هو، څاروي هم د انسانانو په څېر ځینې احساسات لري. سپي د خوشحالۍ، غوسې، ویرې او مینې څرګندونه کولی سي. پیشوګانې هم د پاملرنې، حسد او ارامۍ احساس ښيي. فیلان د غم، مینې او دوستۍ احساس لري. ډالفينان د لوبو، مرستې او خواخوږۍ احساسات څرګندوي. شامپانزي د نورو څاروو درد احساسوي او خواخوږي ورسره